عشان أصلح مشكلة الموبايل اللي ما يفتح ممكن أجرب أول شي أشحن الموبايل شوي يمكن البطارية فاظية، أو إني أضغط على زر التشغيل لمدة طويلة ممكن إن الجهاز معلق مثلاً، بردو ممكن <hesitation> الموبايل يكون فيه خاصية الوضع الآمن ممكن أدخله- أدخلّوا أشوف إذا كانت المشكلة من تطبيق إذا ما ظبطت المشكلة ممكن يكون فيه عطل في الجهاز ويحتاج صيانة.